<...>Ñ'asany ñ'alika ñ'ala aminy ñy fandamina soa ñy ecosystemy fifeheza ñy isany ñy biby kelikeliky añatiny ala ao, manahaky anizay koa ñy fampihenany ñy fiaviany ñy biby mety ho loza añaty ala añy, manahaky anizay koa a ñy fiaiñany ara-tsakafo<...>.